I tappetti servan pe fâ bello, servan pe crovî un lastrego brutto, ò con quarche magagna, servan pe dâghe un tòcco de classe à unna casa, un corrieu, pe fâ geometria, de vòtte fiña pe polîse i pê primma de intrâ da quarche parte.